طبعا، تسألني إذا كان <hesitation> مهم جدا الحيوان اللي يمثلني، قد يكون الأسد لأنه يرمز إلى القوة والثقة، أو ربما البومة لأنها تمثل الحكمة والتأمل. الحيوان اللي يمثلك يعتمد على صفاتك الأساسية.